Al e ëmpurtant stüdié d'autre lingue perché parei almenu cuandi ti vade ën gir s'es bun a parlé e capise lon ch'a të dizu